هل الناس ممكن تختار تعيش فين؟ اعتقد اه ممكن الناس تختار ويبقى ليها حق ان هي تختار تعيش فين لو مثلا بلد بتاعتهم فيها مثلا حاجة هم مش لاقينها فيها يعني مثلا حاجة نفسهم يعملوها مش موجودة ف البلد زي مثلا تسلق جبال مش موجود اوي ف بلد معينة عايزين يسافرو لبلد تانية عشان يجربو الحاجات دي ، مثلا عايزين تعليم معين ف بلد معينة ف يسافرو البلد دي عشان يجربو التعليم بتاعها او مثلا حاجة ليها علاقة بالتأمين الصحي أو الحاجات دي كلها مستلزمات المعيشة ف بيسافرو عادي للمكان ده براحتهم